في وعاء كبير يتم خفق كوب من الزبدة مع كوب من السكر، بعدين أقوم بإضافة البيض والفانيليا <hesitation> بعدين في وعاء آخر بضع هذا الخليط على الدقيق <hesitation> كوب من الدقيق مع كيس من البيكنج باودر والملح، بعدين بضيف ال- الخليط كله في وعاء جاف <hesitation> ثم يدخل الفرن على درجة حرارة مئة وتمانين لمدة نصف ساعة بعدين بيخرج ويتم تبريده.